<hesitation> dia duka buuri buuri n tari daaŋɔ koo bɔ'ɔra diihi de la la han de la hu duka puan bii sɛla n kɔti dɔla ko'om puan la han kɔta yuura la bahe ti dia la za'ahum za'awaabi ni ta yehe mɛ bahɛ ti dia hu wa dita ba gee aayi za'ahum la ka boi bini yehera la ba kɔrɛ yuu se'em la. Gee la han le kelum de la aayi de la waare puan koo hu dikɛ la walegɔ ŋmɛ'ɛra ba bila la mi ni bahɛ ti dia la za'ahum la yɛɛ mɛ bɔna diabpuan bahɛ ti dia la nɔɔrɛ ana suŋa tinhu han dita la nyɔɔrɛ bɔ'ɔra hu. La han le kelum de la sɛla n kiini aayi, hu wa kiina la la me kelum bahɛ ti kaam n yeeri dia puan bahɛ ti hu han dita bee bahɛ ti dia la duka la bɔna kayima yehera la wɔlukɔ bee pansɛka n boi dia la puan. La han le wa'a la sɛ'a puan na aayi hu kɔ'ɔm sɛ'ɛra la ni suŋɛ mɛ bahɛ ti dia la paŋa la yɛɛ, bahɛ ti dia la zahum la yɛɛ, bahɛ ti dia la n tari suŋerɛ sɛka bɔ'ɔra hu la wan yɛɛ bini gee kan yehe dɔla la hu doli surɔ seko la.